<hesitation> utana la jaman tura tataru jaman tura jaman tai ira, ira biasa tergantung'a <hesitation> talakanai magei kalu tapake santag'a ira biasa talakanai takana fanga garan'a, ira tataru mara nai ira kataja tei loka <hesitation> karna la. Jadi, kalu misalnya tafalakan utanatura santang ira biasa memang i'tahan jaman tei dodansa sampe tewa loka, garan marania kataja tei loka tapi kalu misalnya <hesitation> tarakani tapake santang tei ira <hesitation> marani tei taka fangasianga mo <hesitation> taka jadi betama.